Aiem ñoqopita na laponaxac na qom.

Aiem sa'alac aso hua'auchiguiñi itaxaiaxaqui

Ye ima' ca huotaique huo'o aca'aca lmenaxanaxaqui qaica ca lqalaic

Huo'o na shiguiac ishet ra nlo qataq huo'o ca saishet

Aiem ñeshetaique naxa da soot na yoqchigue ionataq alua' nachena na aiem noita naqaen da so oxanaxataq

Yi 'ima' ra huo'o que'eca shiýaxaua qadqaýa ra ileetapigui' sa no'oita huo'o ca lalolaxa nache enauac nam nuhoduapi qaitauan camaye

Ñoqopita aso ipoto laidaxai aso ma ñiqopita

Ca cheta'ague senoxonoigui ñi 'ima' dalaxaic nache ýapaac sa'alac da so'oche nache ýataqta samachiguiñi da so'oche

Yi dalaxaic 'ima' nagui soota'a dam eda nquia'axac saq ena'am so hua'auchiguiñi nquia'axac can soota'a yi hua'auchiguiñi 'ima'

Yi 'ima' na ñaqpiolec ma nqueloctac

Ra huo'o ca huetauga ca no'onaxa ra Ra huo'o ca huetauga ca no'onaxa ra sano'on camaye maiche lhuorhuapi cam paigue ra qaimeten ra qanmitaique ra huo’o ca lata'

Nagui yim ima a' ishet da sapeleq que ca qoma maye cashelecta coyioxochigue Sa sa'huana sapelexa a' sapetaleqta Sapetaleqteq na yoqchigui chochaq caraqlec

Ca sa no'on da sa ishet da tau'a aca natannaxanxaqui ishet da qaiýaxana acam aca ýauehueuo l'notaxaqui da ýaqto' ishet da qaiahuo'o cam lata'

Aiem saqalota naxa ra saua'a so natannaxanaxaq